. Udemere ke usen ubọk, mkpo emi nsimade ndida ke usen ubọk ọkpọsuk edi mme nsidaha e kpukpru ini, édi ndinam utip utip tii ñwoñ nwoñ e idem nmi ọnyuñ atana, koro ndimere ke usenubọk ọro mbid mbid oro ọdukde nma idem, ami nda utip mmoñ nyọñọ ke ikañ nda <hesitation> tii mbakara eke nsin nda ñwọñenyuñ atara min idem atara min nsia mbibiak oro ọwọrọ min ke idem, mbemisi ami ndaha nda nkeyene idem emwaña min ọnyuñ ayiama min ke idem